In teoria scì, tutte e razze di chen én amichevoli, tutte. Dapeu beseugna vedde. Gh'é segondo mi doe cöse che zeugan a favô o à sfavô de l'amixitæ di chen. A primma a l'é l'indoe. L'indoe do can, eh a l'é un pö indipendente dâ rassa anche se se sa che gh'é de rasse che son ciù portæ à ëse aggressive e atre meno e dapeu gh'é a segonda cösa che beseugna vedde cöse l'ommo o gh'insegna. Se l'òmmo o deçidde de sfrutâ l'indoe do can, se l'indoe a l'é boña o can o vëgne ancon ciù brao, se l'indoe a l'é un pö agresciva ò un pö un pestumin violenta, alantô l'ommo o fa meno fadiga ad esempio a dressâ o can pe-a guardfia, pe l'attacco. No sò, dimmo che e rasse en tutte pæge ma gh'é un zeugo fortiscimo.